إذا كان المكان عبارة عن شجة صغيرة فجد تحتوي على نوافذ جليلة تتوزع بالغرف الرئيسية مثل غرفة المعيشة وغرفة النوم أما إذا كان المكان أكثر أاتساعًا ويحتوي على طابجين أو أكثر بس يكون هناك عدد أكبر من النوافذ لتوفير التهوية والإضاءة لكل جزء من الأجزاء.